Jänessidel ommaq suurõq kõrvaq hääq tuuperäst, et nä kuuldvaq naidõga väega kavvõndahe. Ja nä kuuldvaq õkva ärq, ku lkoskilt tulõ susi vai repän vai üldse kiäki ohtlik.